اجازتي المفضلة هي عيد الفطر و عيد الأضحى اي العيد بصفة عامة، أستمتع بها لان في هذا الاحتفال يلتقي الجميع، جميع الأقارب يلتقون و يتبادلون التهاني و يتبادلون الزيارات و يمكن أن ترى اشخاص لم تراهم منذ زمن طويل، و اعتبرها مفضلة ايضا لأنها تغرس المحبة و التعاون بين أفراد المجتمع و بين أفراد العائلة و تبقى ذكرياتها راسخة فمهما كنت بعيدا فيجب عليك ان تعود يوم العيد لكي تقضي تلك الأيام الثلاثة مع عائلتك و مع احبابك وأصحابك ومن نحبهم.